संयुक्त राज्य अमेरिका को इतिहास सत्तर सौ छिहत्तर के स्वतंत्रता की घोषणा से भाव हटो। लेकिन इसकी जड़े उससे पहिले की समय से हती। सोलह सौ की दशक में ब्रिटिश उपनिवेशन की स्थापना भई। और तेरह उपनिवेशन ने धीरे धीरे अपनो विकास करो ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष भड़ो। क्योंकि करों और नीतियों के चलते उपनिवेशन को स्वतंत्रता की कमी महसूस होन लगी हती। जाही असंतोष ने सत्तर सौ छिहत्तर में डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ एक नाओ मोड़ लाओ, जे थॉमस जेफरसन ने लिखा। जा घोषणा के बाद अमेरिका की क्रांति सत्तर सौ पचहत्तर से सत्तर सौ तेरासी इस्वी तक भई। जिससे उपनिवेशन ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः सत्तर सौ तेरासी इस्वी में पेरिस संधि के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर लाई हती। सत्तर सौ पचासी इस्वी में संविधान को अपनाये लाओ गाओ, जिससे अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गाओ। उन्नीसवीं सदी में अमेरिका ने विस्तार करते हुए अपनो भड़ाओ हतो। लेकिन जो समय अठारह सौ इकसठ से अठारह सौ पैसठ तक गवाह बनो हतो। जो गुलामी और राज्यों के अधिकारों को विवाद को परिणाम हतो, ज युध्द के बाद गुलामी समाप्त हो गई और देश ने एक नई शुरुआत करी।